د مکسیکو هیواد ډیر رواجونه لری چی یو پکی د مړو ورځ ده دا ورځ هغوی د خپلو مړو یاد لمانځي خلک د خپلو خپلوانو دپاره ګلان، خواږه، او شمعې راوړي. په کورونو او هدیرونو کې یې میزونه جوړ کړي یی او خلک د خپلو مړو عکسونه ږدي او دعاوې ورته کوي. دا ورځ د نومبر په اوله او دویمه نیټه وي. د دې دود موخه دا ده چې مړه باید هېره نشي او ژوندي ورسره اړیکه وساتي.